हतौरा एक औसन औजार बाकी विभिनन प्रकार छे प्रयोग कयलजाले जौन जौन आदमी सब हतौरा के प्रयोग करेला जैसे की फर्नीचर में काम करेवाला सब कोठा बनाएबाला आदमी सबछे ज्यादा प्रयोग करेला यि औजार के मुख्य भूमिका क थी बाकी जब किला उला ठोके जाला तव कौनो किला विग्रेला तव ओकरा सिधा करेके तथा निकाले के काम हतौरा करेला एकरा प्रयोग छे काम छोटो सरीतो होवेला ।